'Ngo rasun niñan nin' rruhua kwenta 'ngo kamin si ña'an nin' rruhua min 'ngo llabe kwenta kakua, si ña'an nin' rruhua riñan 'ngo kamin min 'ngo mo' 'ngo makina kwenta kakua, si ña'an nin' rruhua riñan 'ngo kamin min si llantaj 'ngo taran' nej rasun ta ni min si ña'an nin' rruhua min, 'ngo bateria ta min 'ngo si ni'ñanj nin' rruhua riñan 'ngo riñan 'ngo kamin kwenta kisikij, sisi nitaj 'ngo nej rasun ta ni si kakua nej kamin ta, ro'min 'ngo llanta si nitaj llanta nun raj ni si ka'be kache ni sisi nitaj 'ngo maquina ni si ka'be kakua, sisi nitaj kasolina nun riki ni si kakua si nitaj 'ngo kasiti nun riki ni kaka motor, ro'min' 'ngo nne si ña'an nin' rruhua min sisi si kunun nne riki 'ngo kamí, ni kaka ni kachin nne riki motor riki maquina ta min 'hiaj 'ngo rasun ña'an ni rruhua, riñan 'ngo kamin 'ngo freno ta mi si ña'an nin' rruhua riñan 'ngo kamin, 'ngo kasiti riki freno ni ta min si ña'an nin' rruhua riki 'ngo kamin, sani sisi si kinun karin kwenta tukuaj 'ngo sí si kisiki' kamin, bé tan min si ña'an nin' rruhua riñan kamin.